Itech inin altepemeh motemaka <hesitation> ciruela, naranja, motemaka kiniah, noihki tlaki durazno, tlatlamantli durazno onkah iwan, iwan noihki motemaka manzana, noihki mochiwa <hesitation> limón tla tiktookas noihki mochiwa. Itlah exotl, itlah elotl, tlioli mochiwa, miak tlamantli tlen tlen sekikua noihki nikan kichiwa motemaka ich okseki altepemeh mochima chícaro, aba, papas extranjeras, o papas tlen sekitzoyoniah noihki motemaka miek kamohtih, noihki mochiwa. Nikan noihki motemaka kahwen, yon ompa nokalihtik miak otlakiaya sekitekitin, ika costales miek otlakiaya seki- sekikixtilia iewayo, sekiwatza itech tonaltzin, satepan seki- sekitliwatza iwan sekipayana, sekikixtilia iewayo, ompa ya sa kahwen sekitliwatza, sekiwaltisi, iwan pues ya kichiwa sekehketzas inon kahwentzin. O motemaka miek nikan itech toaltepe. Noihki niakn motooka xochitl, no melahka motemaka tlatlamantli xochitl. Seki tlen kiliah azucenas, seki alcatraz, seki tlen sempoalxochitl, miek mochiwa nikan, <hesitation> itech inin altepemeh kitoma miek tlatlamantli xochitl. Iwan noihki kitookah <hesitation> cilantro, noihki mochiwa rábano, okseki tlatlamantli kilitl kittoka iwan kinemakah.